انا احس ان الاطفال زمان من خمسين سنة كانوا اكثر سعادة من الاطفال في الوقت الحالي، لانه المعايير اللي تفرضها <hesitation> السوشيال ميديا علينا ذي الايام تخلي الاطفال ما عندهم ابدا ثقة بنفسهم، وعندهم تطلعات هم ما يقدروا عليها، وكمان <hesitation> الاشياء اللي يفرضها علينا المجتمع، انه من اشياء مثالية وسرعة في الزمن والنجاح تجعلهم ما يشعروا انهم اطفال.